﻿a <noise> yuu ii dən adatkane gomnatən nijeriya jləmiyane, dalilik gomnatik taraiyya, nə jləmə keratok pramare, na jlamə kəra tən kak sakandəre talla gada gomnatik taraiyyatətkən nijeriya, na jləmə kəraton kak sakandəre skul na jləmə kan NCE, va jləmə yunivasti yuniastəmco be nəju bai yunivastəkək gomnatin taraiyya na jləmə kəraton alii no kwaci əmdan dakwtiyu ii wanan, wanan bem be yu ba jləmu talla vagma nen gomnatin taraiyya. kwaci gomnatin taraiyya va bələn, baliyane maduwak jləwan, atu baliya ne maduwan, kwaci atu va bəliyə ne tagdən motan kan ii ne iidən wanatkane, əmda va dahwala ii kunən tagdan bem be əmda vagma ne təra təra. kwaci <hesitation> bem be yu va maka gomnatin taraiyya ii va makau, daskuni iidau shine <hesitation> atə baliyane səkiuriti, gadak jləwamso bem be yu va jləwi amatsayitkane kan əmdən nijeriya, gomnatin taraiyya baliyane səkiuriti gadək na jləwə kəlapiya, na bə daman bem be yu va jləmək bem be yu kwaci atə baliyane daman kan <hesitation> daman bem be naskag dalak əmnyaa ne na zənən bem be damintiyu, ﻿kwatu gomnatək taraiyyamcotku atu əbzəyu na ba daman na jləmə addinitkane bem be əbzəyu tala gadak tlla təna kareu kata jləra təna ko yaktan neran dəbə miya dək gumo vadi, da kato albashitki, to tadgadamdəno fa gətfi kunən asəkə na gi dən uətlenyi fədu ko vadi, amasa gi be nəm, so yu ba makag gomnatin taraiyya a təpə kwaya atə dəskune <hesitation> maiək <hesitation> əmdan bem be va wana agala əmdan dəskuna mənə mam wej əmcotku əmdan dəskunatu kwaci əmco bem be əmdan əskunu bani har ii təna danka əmdan iikatu adham, har ii təna əmdan ənməm əmdan awalak tədyək famən. kwanok shinkafa, jləra kwanog awun jləra, əmdan əgməge tadgdoyi na, dəən gumo sərən dəbən gumo kwan, dəbən gumo vadi dək dəbən miya, atə ne huwa bem be əmda abau, uktle ye fədə na ya nee dan abqtayam. gaado duwo yu va lokotag gomnatək taraiyya nijeriya atə də jləmə bewade ii dag tagdag albashimdo kawa bem be atə zənəma atəskunu kan minimam wej əmco atu də duduwa wujəru davaiyya mena kareu jləra, yanna ko nawan yaye dəg yalətki gə bata ga ga tə dakci a təra pəm, so yu va lokotala atədəskuna bemco kwaci har ii tənayu va makag gomnatan taraiyya ii dəg wujərron maduwan, maduwan amən tala tlərgədə də maduwwan əmdan adəhatkuwamco kan baderi atəpə kwaya gomnatin taraiyya dəmbanatawana wa bi əmdan dalmiwa maduwawon na əmdan dabə dagwzədən maduwatkəli dəmanəmco bem be nootəmcotku amən rəngəza maduwa gaawa adhatkuwamco kag baderi. to yu dai na lokotag <hesitation> gomnatək taraiyya kan nijeria, atu dii ka kaka dən nabi, dəmbanata əmdan, mina əmdan akunən maya. 3bdamamon bani giika əbdamanmotkuwa na tala ga rəngaza, so yu va maka godan nanu tana ya jləmən wanan a gasewa, də le də wusər ga gayi babəran ko motan ganii ii makaranta ga kuzguzi manyamon gagwze yaykag petər jləmə jləra, jləmə <hesitation> jləra kə ma bemco. to əmdan balii gi albashitkina təna gə bata ganmi dəle gani ii liine, yanma kullum g ga balii manyaam kəraton a makaranta gagwze miyan vadi, dəban gade, gə ləssafata na akunək ii wanən gumo kwan gənmu dəbəb gumoo kwan, ﻿to albashitki ajləmə bata dəbən gumokwan pəm. təna əmdan abliigi dəbən gumokwan na tala yatkak dəban gumo kwanu adak alakənan motan. to adan nanu, gomnatən taraiyya də duduwa də duduwa ii dən minimam wej əmco əmdan də duduwa əmdan də <hesitation> gomnati də duduwa na deekə əmdanəngwa kan adhamco na da taimakatə daskuni atə daskuna, əskunamco atə zənə ma atə əskunu ba har ii təna kwaci kəraton manyamomdo, əmdan kəratou kata jləra, əna amakarantan əncə nagwgzi na jləma phd bani, amma təna nə bata nanməm. to albashitki bata ganmi gi <hesitation> tədyək maduwatkim baran tane ba dan migi tagwdon bem be ya jləmək kəratou. kwaci əmdani manyamonyi a kərato, manyamonyi gə bata gagmigcəm dən albashəm co kan neran gumo <hesitation> dəban gumo sərən, dəbən guma avaran vadi, guma varan gatkasa, gə bata ga akaratu.